No kafe defirtee, e no attee defirtee kaa fuu woɗɗondiraa sanne. <hesitation> fuu a wulnan ndiyan nii, ngaɗaa hen kafe oo, ngaɗaa hen sikkoro seeɗa, iirkaa. Nii foti. Walla duu so a muuyii a defidan hen. <hesitation> ko ɓuri heewde e kafe kaa fuu ndiyan ngulɗan tan ngaɗataa hen, ngaɗaa hen kafe oo, ngaɗaa hen sikkoro, timmii.